Ije i la ogweeye. Ọdanka a ma ọọ ọwẹ ee, aman ka aya ee ije i la ogweeye. Ije i ke la ogweeyen ohigbun ka odundu achẹ noo lẹ ije a, uwa yọi gweeye an. Achẹ noo ka, achẹ noo ka aa i nyọ i lẹ abọ wu ọda obọbi, noo i je achẹ ya ije, noo i ya ogbonigboni. Ọdanka e, ije noo wẹ ije okpaakpan ma, ije ọma, e ge lẹ ọọ ga ajẹn. Ije ọma, e ge lẹ ọọ ga ajẹn. A i ma achẹ ohi, e ka okee, gbọbu ẹẹ ka i lẹ ije oya a kwu ẹnẹ ọọ i nmo aman ka a kwu ada ọọ i bi wa aman ka a kwu ọyinẹ ọọ i bi wa. O lẹ eyi pii, o lẹ usakrifayisi eyi pii nẹ e ge pee, oya gbọbu ku ee lẹ ije lẹ. Ọdanka ije ẹgọ, ije doodu noon ma ẹgọma a, o la ogweeye glan. Ọdanka a gboo lẹ eyi yẹ ọọ aya ọha, ije doodu nẹ ọwọicho je lẹ ọchẹ nẹ ọchẹ lẹ ije ọwẹ okpaakpaa, o gweeye gboo, ohigbun kahinii, o lẹ ọda doodu nẹ a i ya ẹchẹ nẹ ije i yọ anun nẹn.

Bọt a lẹ ijen, ẹla ọ i jẹ ọchẹ eyin, a lẹ ijen, a i kẹla naana, o gbla ẹla tu ọchẹn. A lẹ ijen, a i kẹla nana o gbla ẹla tu ọchẹn. Ọwẹ ẹpa, ọdanka a i ma ọọ ọwẹ ku ojilima, o chẹ lẹ ije e bi ogweeye ge lẹ ọchẹ. Bọtu ọdanka a gboo ma ọọ nma ọwẹ ọha ku ije obọbi a, ije i bi ogweeyen. Achẹ alẹwa lẹ ije ichẹ, e ke lẹ ogweeyen. Ẹgọma nẹ ije i la oyeyin lẹ gla a. Bikọs, ọda doodu nẹ a i ya nẹ a lẹ oyeyin ma, ogweeye i yọ anun yọ bọọ a. Achẹ ọda ka ije ge la oyeyi, achẹ noo chika, achẹ alẹwa noo kwu a, e ge i yẹ i kwun. Aman ọwẹ ọha ije i bi ogweeye wa ọwẹ een, ama, o ge bi ogweye wa ọdanka a lẹ ije a lẹ ọwẹ okpaakpa.